Unj nej sí sno'o nu ni'in cha'nga' unj ta kwenta rasun rruhua sij rune mas o menos ni'hiaj unj bin 'ngo si 'hiaj 'ngo ngwii chana, rruhua kosina si ranj sun nej rune min 'hiaj nej 'ngo ni'hiaj rune 'hia nej, 'ngo rune 'nga utin nej kwej kin hia'aj nej natsin nej bé ta min rasun nej, rune a'ngo si rasun nej kwenta riki torta min 'hiaj nej, sani si bé ta min si rasun nej nga rune si a'ngo taaj nej chuman' sta'anj, sani ranj sun nej kwenta a'ngo a'ngo riki nihiaa si rruhuaj, sani bé riki chiñánj unj ni bé 'ngo nihia 'hiaj nej ni'hiaj rune nej, bé hia'aj kwej kin nej natsin nej bé ta bin utinj nej, un ni ara nej rune riki bé riki torta bé riki riki ba'ninj rasun min rasun nej rune ni'in unj, sani toj si nitaj nitaj a'ngo nihia cha unj riki chiñán unj, sisi kini'in unj un si chi'i 'ngo rasun ranj su nga rune ka' mánj.